Re mbina ze ndoxkuama' lyedma'ba n- ndyoma' neda'na nke ntema' nte rela kozey na, re la bizey na, re lyedei na', re xkingoney guaya' nte ma' na ndoxkua ma' lyedma', ze tyaa ngo re ma' golana' nchaz xinma'.